Dok kuma svil kmem a konnge ko mam ngai gia mgai. Ngiak mat kia pui ner ngai mgai he. Kumia svil kmem hak. Ngia mat pni o pngia khipum o nami mgai hak. <hesitation> ma taim langto ko ounpa kngai kpis amng e rie. <hesitation> e kaka mark kuom tolilis. Kua punpa kngai guom tolilis. Prik ma langail mo ngai pis mang ngar kuom tolilis. Ngato vel kua mou to e kaka ta khieng a slang. Ta khieng a slang to klalout. Ngato ptir kim kar o konnge. Ptir kim kar o konnge to ngota kaemik ngat kaemik ta ka valve kar mar ko, ngota punpa kaekiem a mou valve ko mou kaim ngal Valve kotak kua veng e yiya lilvoyan kottok khaveng. Yiya somuo ogum induna. Mota ngaigu induna kpis mo mangi ruk kum induna. Ngatto ravle kum induna kam ngai kngai ta slok. Ta slok to dok kre yiya mota sngam o kerik mot kaeknuk he. Mot kaeknik eakm a ngalout kaul ol ol ol ol ol. Ngato pis kam sandi stret. Mota pis kom sandri a hip langto tkeitgi ma ho. Tkeitgi ma ho to kua haveing e yiya te "yiya egom sir anieto ka khi ka khi kuo va ho." havaing en ta kser a ho. To e yiya ta vokom a hip. To a vokom a hip to ta mondok. "ai yiya kol a kamta he itgi oguo he ptum a ho ka kha nok not a hip vor." kuna kola kom